Karazane voambazaha misy gne amandy, noisette reny, da misy avao koa gne sesame gne pistachy da misy avao koa ny gne mahabibo da gne noix de pecan.